סאולער מאשינען זענען דא צו טרעפן <hesitation> סאונד וועיווס- כוואליעס אונטער די וואסער. ס'קען העלפן <hesitation> טרעפן שיפן אדער אביעקטן וואס זענען יא אדער נישט גוט פאר די וועלט, מאכן זיכער אז אונטער די ים איז אויך אלעס גוט און גלאטיג.